Ede dawese u'ane hudi kole'ehe nasena uhatapaese uhono'e hedeka. penaya ke utana u hudi apui pui ke'e dawese eyanae pui eyanae pui na ulahuwe ulahuwe lote u yamane lepai uyamane ke pei liaule nahutana hudi ke pei wasak pui. na tuka upana u'hasa wai ludi tuka tipa pale hutai lodir le tapei tipa pale tuka ru ruapa tuka wadi ke waipatu le'e na tuka u lahuye u'hudi ke u lahuwe hudi kena u hatana'e hutana'e napenai ke dawei se yangai pui yanai pui ulahuwe pei hulapae uwaneu tuka uwaneu hatana'e tana'e na kepi kepi de tuka lodi e sa'a sa'a sa'a tuka ina'ama i na ina'ama ke e mulai e hono weapua'i Hono pua na hutu hu'e o hutu hu'e na ulahuwe u ine'e tuka emula'i uhena'e tuka emula na hutana'ele hutana e hulahuwe na uwe u matuasi u lahuwei uwei na isili'e isili'e na ihono nuwele tinei pei nuwele ihono nuweli utinei na ma hono tuka nuwele ke i yele e tinei pui. na ma lahuwe na hutana yaya hutana yaya pui ulahuwe tuka e ma lumei lili na unei uwei uwanai pui se mi tete ya naide tete yahude ya yahuwa de lamila huwei lamihono yahu na uwanai sie si hono yahu tuka e kekete i tuka e kekete na'u matuwasi ke ihono hudi ke ulahuwe hudi ke na'i sile'e isile'e pui i ete ete pui na tuka eho duwe ma nuwele tineke Na ina'e wai ta'acu i latuka i ko'e sai lua tuka helae tuka helae ke na i o uweka i o uweka uwe a'u uwe'u ukela si duwe'u wanai pue na maloi maloi matuwe na i tana'e i tana'e na i sama weka i tana'e nai na'e wai meja dawese matue ma'atue na ma'ane hudi kole'eke duwe ma'iun wa'ane ihono waena na ma'inu wa'ade ke lil pui nama'inu nama'ane duwe hudi kole ke'e pe na'ayau de lepai lale uwo ho eho pai ane hudi deho yelele'i na laleho ho hotana hudi ke na uhatapai uwei sisei ede dawe se uhutubu mahudi u tanake'e pei utana a hudi pei luwapa ke na'ula huwe nadawese u tana'ena tuka e ina'ama de na ma kole'e de'e utai utanai pemawawineu Ou tuhu e dawese o lahuwe de'e na'u inae tuka emula waem ma weneu ke'i na nahula huwe nagawese usama na a hono'e de'e na iki na se akuse e mahepe'e akuse ahona ehe lepai akuse ula huwe na u'hono ke utahan nai hela'e akuse utahata nai kehel lahe na'u ineheke hepe'e au u le'uwei mo u lepai u leuweok kepi ke tamata sei si tana ei'i na akuse hepei akuse u hono'e tuka emula dawese ula uwenama kule eke'e <hesitation>